So tawi aɗa yiɗi paasde tuuba, a fonndan tuuba haa fota, cowa haa feewa, mbisa hen ndiyam. Ni woni mbaɗa hen- pawa hen paasirgal ngal m, aɗa nawa, aɗa artira. Noon noon haa tuuba ɗaata. So ɗaati, cowa. Ɗum woni, a paasi.